ଗୋଟେ ସ୍କୂଟର ମଧ୍ଯୋଂ ମୋଟରୋସାଇକଲ ପରୀ କାମା କରେ କିଂଟୁ ତାରୋ ଗୀର। ପୁଜିଶନ ଟା ତଲେ ନ ଥାଈ ହାଥ ପାକରେ ଥାଈ ଗୋଟେ ସ୍କୂଟର ଔର ବାଇକ। ସୋଈତ ତୋ ତୁଲାନା କଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୂଟର ଅଧିକା ସାମାନ ନହୀଂ ଜୀଵାରୋ। ସମର୍ଥରୋ ରଖୀ ଥାଈ କିଂଟୁ ଜେହେ ତୂ ଗୋଟେ ସ୍କୂଟର <hesitation> ବେଲ୍ଟ। ସହାଜ ଜରେ ନିଜା ପୁଛା ଚୋକୋ ଗୁରାଏ ସେତୀ ପାଇଂ ତାରୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଖୌପତୋ ଟୀକେ। ଅଧିକା ତାରୋ ଇକୋନୋମିକ ଟୀକେ ଖୌପନୀ ଜାଏ କିଂଟୁ ମାଲ କିମାର ଜିନସୋ। ପତରୋ ନହୀଂ ଜୀଵାରେ ଗୋଟେ ସ୍କୂଟର ଗୋଟେ ବାଇକ ଖରୂ <hesitation> ବେହତର।